راح اشوف انه اذا اكو مجال يمه اكعد راح اكله عادي اكعد وياك وراح اكله مثلا انت بهاي الحفلة كرايب اذا جانت حفلة عرس مثلا اكله انت من جهة العريس لو لو العروسة ويعني دتشوف شكد حلو شلون ترتيب شلون اجواء مسوين حتى الاكل كلش مرتب والديجي كلش حلو